Gne karazane sirone glasy haiko: misy zash melange zay gn'aniny hoe da avy da mifangaro aby izy agnaby, misy gne chocolat, misy gne frezy, gne manga, misy avao koa peche.